شوف أنا بالنسبة لي أهم المواظيع اللي أحب أتكلم عنها هي التكنولوجيا والإبتكار، ليش؟ لأن دايمًا يكون فيها <hesitation> أحداث جديدة مثلًا تطبيقات جديدة وإكتشافات، كمان من المواظيع الشيقة بالنسبة لي هي السفر والمغامرات، لأن فيها إكتشاف أماكن جديدة وثقافات مختلفة كمان موظوع شيق بين معظم أو أكثر الناس.